Tuna party ayan, tuna míi thalkan mhugun ayan, dharekin in tifel tukin nilau introdak ayan. Kaniin betur anya fasu, hei, tibai kan tibai turan ya, kan hensek turan ya. Zawa mani ming, mani introduksyon tita ikan betur anya. Introduksyon pe zawa mani ming tita ikan betur anga. Kwaya changin iyan om, kwaya ming iyan iyan, eng nam iyan iyan. Kwaya changin iyan laukala, hei, kaini mani tu, tepuk ansoi kaini te hela dan kan laukalanya. Heta ayan manichyan, hei, partyan kan laukala, enkom, hei, enkom nilaven, hei. Arua lau ayan man turin kan laukala, kan enjoy turin laukan laukala. Kafaan heti anga ayan tata kan communication te kan titurin, leta tata kan kan inbyaktena turan ya. Iyan tinrimin tsapau lau na turin, kan tsapau hi achalawa, kan tsapau lau na tur. Puanipuka, kafaan tsata kan kan inbyaktena turani.